Finaatawaa ine waɗi ngaartam no feewi e nguurdam hannde. Ngati ko finaatawaa hollata yonta hannde hol noon ndeen wuurdano, ko yimɓe goongɗinno, ko yimɓe kuutortono, no yimɓe mbayno, fof ko finaatawaa hollata ɗum.